Ore mangundam les, ponan <hesitation> bersian pona po wundamen ore tera bersian wu te'e wundamen ereyu' malalei musi bersian pona